اكثر شخص اثر علي في حياتي هي امي بلا شك هي اللي علمتني الصبر وكيف نختم على روحي وجودها ديما يدفعني ان انا نكون افضل ونكون احسن ونكون حاجة يعني زي ما تباه هي، ربي يحفظها لي امي ويطول في عمرها ونكون زي ما تبي